Ave, las orcas, los pingüinus, los albatrus, los lobus, los castoris i angunas aspecis d'avis, son conocíus por entangal atillus monógamus de por vida con una pareja sola. Esti portamientu, enque no es corrienti en tol reinu animal, ofreci un haci de ventajas volutivas pa estas especis, por exempru, el cudiu dela descendencia, proteción del territoriu, riesgu más chicu de malotias, amus, que si lo hazin es que les trai cuenta de hazé-lu.